La comida que nwa re' lo que es la kaqiik la kaqiik janaj comidad yah suq lo único que complicado lo que es nb'anra porque rik'anqa diferentes procedimientos reh wula mood qak'uxum reh niqak'uxum la k'uxb'al are' rik'anqa diferentes ingredientes rik'anqa lo que es pix, rik'anqa lo que es ajonjolí, le tenes que najoxom la ajonjolí le tenes que nab'an utilizar la miga de pan o pan si en caso de que tah pan wula modo nab'anam utilizar miga de pan pix lo que la iik la pimienta la lo que es la pepitoria y na kapaam na ye'eem pan licuadora nab'an licuar na' tii k'uxa nab'an licuar na ye'em janaj ri sazón reh chi ye' janaj sa ripiquite na kapaam na ye'eemka luego nab'an lo que es la ak'ach la ak'ach tenes que na ye'eem na ye'eem chi paam ricondimentos y luego na ye'eem chi paam axuun después na ye'eem chi paam axuun riye'ra' aka lo que es la ingredientes reh luego reh are' xib'an tii colar lo que es oontera pan licuadora na kapaam naye'eemqa ingrediente rikapaam ripulwaa lo que es la q'aaq' rikapaam riye'ra q'aaq' rikapaam ri pulwaa k'uxb'al wa'ak ya luego de que wula cha la k'uxb'al wa'ak na ye'em ruu' la juntz'ip lo que es la choota ya sa ye'ka la choota naye'eem la lo que es la atz'aam y luego wula cha lo que es la comida la comida laa' yah suq pero sí quiere gana nab'an porque um tz'ip riq'anqa procedimiento en lo que es la k'uxb'al.